Yaupiasa aneliki liki wai nawei tetu patai neduasiwa piasa mokariaeho usatti usatti matai matuhu riki matuhu rikisepu mahonosikou, mahonosikou seppu mapada. Mapada na senamatutu akuia semohonouweti. Sematutu seppu akoya semahona sikou na kora mahure wela, semahoure wela seppu seliketiweiedduwani warai <hesitation> makedae. Makedae seppu, mauelouluma, mauelouluma piasa lakosemapina sitarue waeleweiti, waeleweiti waipaji semou waiyaure semataru waleitise, aku akupuse weiesidi oraie masonae, masonae seppu masonae horae honoriki'i, honoriki laie atarue loimei yamakane ma'ata, ma'ata wauppaukei yatana, yatana horai yemolai matue maanehi, namaane liki pukane maane apuemo apuyase eiutanetui dese eihanyowara pui. Dese e wadamare launi pui. Dese eikasipi launi pui. Dese e kapai launi pui. Due aku yase e hameute. ema hameute pey kesude. ehameute pey wourede. E hameute pey milude na kohorese maane maapase maane ane ane pui epe horae e depe ni.